Wo fiyai bo omini aki akekremini bra bo brame yei indi bai timi bodoo bra, yei indi feideiba owa indie bida ba emine bei indi femi tuwa feini tuwa sein bo bei indi emine mo ya dei ebei indi yai seinbo bai ekpari bo emine akousine ya konsinbo ya kon aki kede ba kaidei ani ladeebe amine misiyome timi ne timine moderi taru-edein eba apamu dei kon aki ba feini mai dolou yai dei yai ani bra mieminisei bei indi timi ya ayai ebiminime sei ma-agoni wei kpo ani indi me emi emini aya ebimo kon aki akede bulu mai tuwa sina bar omini kede ki timine kede eniu mo kaiweri misei emi eba timine madein tara-dein pamu yai dei yai pamu aki dolon afirmu seibo emiba wai ke bai akede bei bulu mai atuwa tei. Omina ba gboru yi mu kpo ebo dideni buru ki suo kpo buru bo seigho mini bra mei emini adein miene, ya adein miesinbo ya deride ya deritime ne aderisinbo amini misi-yokatimine yi gbo lau timi yoro timi bai gboru time laubo emini ba adein ba mu bara fikpo seinbo emi kon akunu gboru dei yei kpo alaiv timi kurai tu kurai bura bo ki weri wei me kpo buru bo anibra kemi kemi burn gho kpelegha, burou gi kpo burou agha eba nibade ki emo gbmo kpo ye embade bo suodei Esutimine boi tuimi wee tunmi <hesitation> puru puru eyibo tuwa timine bei yi bo gbein fa bein timi bein doba emi bo ba <hesitation> akpa mine eminemo beiyi bo tuwo tuwo tuwa yei tuwa tuwasin bo emine akun osun okurodern teriyinu yibo emeni moi kon aki akpa buma tuwasin bo kikaweri, tuwo tuwo tuwa kikaiweri tuwo tuwo tuwa kikaiweri timi maikarai kpo emi so far ya aniki kiri weri weri kiri kiri ya sein seigha. So anibra kpo fiyai werimiya fiyai weriemi paama bein wir osun kei wei izon-otun osun kon gbein mu kpo gbain yo osun bei emu gbein dei kpo gbein ofo osun bei emu gbein dei ne <hesitation> ya ki beni zayi mai eme tuwadei bei osun bei beni buyei mai timi diedie, emaran maran beni diedei emaran maran beni diedei seigha bei osin ama fimu agono-owei kpo dein mi. Anikpo fiyai keriyi-ama eba izon-igina bo ki emo kedidene ya akekireme ki gbakpo yai kon owra ya ekedi bodese emine kon aki owra oya zuotu ba afiri beni kou aki deimu sinbo kon aki owra oya timi ne ekparibo kon aki yiya deinmunei or tuwadei cement akpo kpo <hesitation> eminaki kikasinbo igina bo kon aki anibra weri anibra timi ma-kumi kpo emi igina enil Seigba ebai ogbukpa kei taime ki baikpo yei pudei yei pudei eyai gbaime ki gbigbo gbai weri maikurai kpo lai mi egbai seimbo emene ayatimi ayaseimbo boi ebi bo emine anaeki akpa tuwaidei kon aki akpa tuwaweni kikaiweri dei timinei, maybe ameni soron-andein, seindein-adein emine akon paiuwene, zuo timaiba timi mai dein ki dein kpo emi akon paimo aki yadei eya sein bo emine bai wai aneke kon akpa tuwasinbo emine kon bai weridei. Tomi ma-akurai kpo ogbukpa bei enie izonbai yei kekire weri miyi ama oh yikerire wirimi yi ama bein seigha indi ki weri miniki gbakpo timi emine indi bo kekikeke minesei kurai kpo emi edi kekire misei seigha. Ane wir indi mini oh omini indi bai donba yai ke yai mo because owumuba werigha yei yai weridabo timi kurai ama kpo emi so anibrakemi yo anewei izon yei minine omini kekiremoyinuyo